Ríí arós, ma̱goo mu̱thá rí mbá atsú inii rí naꞌninúúꞌ ikhúún. Ma̱goo ma̱ꞌni rí arós miꞌxá jamí xúꞌkhu̱ má rígá ri maŋa̱ꞌ jamí xúꞌkhu̱ má rígá mu̱jmu̱ꞌ o maxaꞌ mangaa. Ngaa̱ rí náa̱ najmaa rí xúríí miꞌxá rá, ma̱go̱o̱ ma̱thra̱khuáá ná̱a yaꞌdun xtilá jamí xúꞌkhu̱ má ma̱goo ma̱thra̱khuáá ná̱a yaꞌduun maŋa̱ꞌ, yaꞌduun wabooꞌ <hesitation> yaꞌduun xtílá, yaꞌduun a̱ga mangaa ikhí ejma̱a̱ ríí rí arós rí miꞌxá jamí xúꞌkhu̱ rí maŋa̱ꞌ mangaa. Ma̱goo má ma̱jmaaꞌ xuríí miꞌtsú jma̱a xndú rí <hesitation> nagaꞌjá jamí xndú gúkúꞌ itháa̱n, ikhaa rígi̱ꞌ ma̱goo ma̱jmaaꞌ ríí arós rí maŋa̱ꞌ jamí rí xúꞌkhu̱ má rí mo̱jmu̱ꞌ rá o̱ maxaꞌ rá ma̱goo mi̱ꞌtsu jma̱a xú mbá jma̱a mbá xuwiꞌ jma̱a mbá xuwiꞌ nigu̱ꞌ mbá <hesitation> xuyuuꞌ xe̱di̱ o̱ xuyuuꞌ xtílá rá, ma̱goo mi̱thra̱khuáá ikhí. O̱ júwá má tikhuu tsú i̱ndóó má arós ú maŋa̱ꞌ o̱ miꞌxá iꞌphi̱ rá, gati má exúú ga̱jnu̱ꞌ gati máá eenn- tikhu yaja maxaꞌ eti.